Ho ane bibikely koa zany, da mitovitovy amign'amboa igny ke avao koa indreo na mitovitovy amignane piso satria mifamofompofigny avao koa indreo, magnano akone visiky zao rehefa misy raha raiky minday raha, da amign'alalane gn'oro avao koa e fahitatena an'azy kidy avao izy fa hitatena zany ndreo refa minday raha da mifagnorokoroka gn'indreo da mifampitariky.